ནག་ཚ་གི་ན་ཅི་གི་སག་ལོ་གི་ཐུང་ཀ་ཏ་སུབ་ས། སུ་ན་ཆ་ན་དི་གོ་ཐང་པོ་དི། ཐུང་ཁ་གི་དུ་ཀ་ཨོ་དེ་དི་ནག་ཚ་གི་ལམ་ཕཏ། ཐག་ཟག་ཏེ་ཨི་དེ་ཐུང་ན་ནག་ཚ་གི་གོ་ཐང་པོ། ཀིམ་ཕ་གི་ཟུ་ཏོ་བྲེ་གི་འོ་བག་ཀོ་དུ་དཡེ་ན་ཚེར་ལུ་ཀུ། ཏེ་སག་ལོ་དི་ས་གི་ཨེན་ད་དེ་ས་བཀ་ཧོན་དེ་གི། ནེཀ་ཏེ་གི་ཅུ་ལུག་ཏེ་གི་ཏེ་ཨོ་དེ་ས་ལུ་ན་པ་གུ། ཁ་སི་ཨོ་དེ་ས་ལུ་དི་ས་གི་མེ་པ་སིདྷན་ཏ་གི་ཡེ་ནི། ཨོ་དེ་གི་དེན་ལ་སིདྷན་བཀ་ཧོན་དེ་ཨོ་དེ་ལོ་ཡ། ཅུ་ན་ལུག་ཏེ་བོཀ་ཏེ་གི་ཨོ་དེ་ར་ཕཏ་པེ་དེ་གི། ཨོ་དེ་གི་ཕང་ཀ་ལེ་ ནག་ཚ་གི་ཆན་དི་ཅུ། ཐང་ང་གི་ཨོ་དེ་ཕཏ་སུན་ཅུ།